Fagnazavana tsotsotra makasiky tiserta coton, ia lamba malôha tsy mentsy coton cent pour cent, de arakaraka ny ateviny izy avakeo de avakeo ze regny efa tsika efa nivolagna mankôry fampiasana masina fanjairana, de asiagna colagny e, karakara zany de i <hesitation> finition aminjey arakaraka ny taille le ilain'olo amle taille zany malô pointuranle ologno amy fi- tiserta misy M, misy S misy L magnanzany.